Ënt ël Sudafrica a ie pi d'üna cültüra perché a ie i bianch e i nier e ënt ël pasà a sun ità divizà, i bianch a cumandavën sü di nier e dopu Nelson Mandela al a agiüà i nier